﻿Brasil jae mopeti <hesitation> teta tuisagueva de sudamerica, jae gunoi territorialmente tuisa, jare jetavi jaereta gunoi ipoblacion, kua teta jae segun jaeretava jaeko ombodescubre <hesitation> portuguese reta jaema jaeramo kua tetaguasu iñee jae portugues jare español, erei jaema omboipi jare kurei vaera portuguese reta ou ovae supe.